भारती तोडने एक से एक अलग कंपनी एच। जेसे कि अगला नंबर च आओ मारुति सुजुकी। या दूजे नंबर च आओ टाटा मोटर्स की गाड़ी।